Si min si 'hiaj chubbe riñan nihia' chuj mi si nikan' bin nne chuj nga chiki chuj unanj chuj nanj unanj chuj nanj, si nihia' ra chuj ni taaj ñan 'hiaj chij ñan a'i riki chuj ta toko ninj ñun chuj riñan chuj nitaj si 'hiaj si kutuku chuj nga chiki chuj, a nita si 'hia kutuku chuj nga tukwin' chuj si ta tikán ke chubbe taj 'hiaj chuj maan chuj ñan nihia' ra chuj, ni riñan a'nan' chuj ro' ni ninin' 'hiaj chuj tikán ke chuj maan chuj si ta ninin ni 'hiaj 'ngo chubbe nga 'ngo 'ngo ngwi, nga 'ngo chiki chuj si ñan nihia' ra chuj ni tuku chuj nga nej, ni ñan 'hiaj chij a ñan 'hiaj chij chuj ni tínj u ngaj chuj ni a' nitaj si akaj chuj kwenta nachikaj chuj a', nitaj si 'hia cha chuj 'ngo cha ni riñan aman ra chuj bin si ngaj chuj kan' nda si ka'min nej sichu'kwui chuj ta si nakín nej chuj sani itaj si 'hiaj chuj ka'anj chuj nichun', si aman ra chuj ta bi 'hiaj chu'bbe riñan mmin' riñan aman ra chuj si riñan nne ñan bin nne chuj nga chiki chuj, ni nakuna chuj tune chuj tusiki' chuj tune chuj bbé chuj taman, ni bbé chuj nanj bin nne chuj taaj chubbe ni a'nga' chuj riñan chiki chuj, si nihia' ra chuj sani taaj ñan 'hiaj chi'i chuj ni ta kan' ngaj chuj ni ta ako 'hiaj chuj, ni riñan aman ra chuj ni nda kan' ngaj chuj ni taaj chubbe ni to' si chi'ñanj chuj nej, ni ninin 'hiaj chuj kwenta si ta ninin ninin 'hiaj chubbe riñan 'hiaj sa'aj chuj riñan a'nan' chuj, si chu'bbe ro' ni ni'in chu'bbe ta 'hiaj chuj nga chiki chuj.